Ishga ketayotganimda o’z ryukzakimni, uning ichida esa ish uchun maxsus kiyimimni va tanaffusda yeb oladigan birorta ovqatni olib olgan bo’lardim. Undan tashqari albatta o’zim bilan suv olib yuraman.